Ok, last year, ma ren peh nom to nava, to yio mero a nom ki pah sue kanom be nom to noh pah vagogom mohin vahiav pah mah tober peh nom. Ok, ke, pa'eh a chief peh nom eh avu oete peh nom koman, i pah no mah ki sue kanom. Sue kanom i voen ama- ama res, ama tah en veh nom pasi de hiav sih. Pah tober, dia hiav pa tober. Tober boneh koe to pokah re buer sih a tober sinta um. Nom pah te nem pah postakah e nom- nom a ten. Kukon a subuar- kukon a subuar meo, ir a seven pa kua oeteh. Nom pa- nom pa teh nem pa postakah ki pah, ring na meh papai pe nom, i pah nom, noma- noma pa vahe a nom pa kar pih ki pah no ki bus kama nom. Bus atat ka nom pa pa'eh a school. School to poka re buer a torpanos. Nom paeh, nom paena hiav nah nom paena hiav nah nom pah, i paena vagunah a nom nen. Nom pa taneo pipit nen, nom <hesitation> pipit nen <hesitation> pipit a, tovih tah boneh a hour. Tonium a hour, nom to pipit ong, pipit ong na nen. Nom pa no nah agoeh na paeh a avu oeteh pe nom nen, ki pah sue ka nom be nom to vauhuan nem <hesitation> meh papan pe nom. To kakoe ro ma to kakoe ro ma pa meh saet, meh papan. Nom paena no nah, nom pa vauhuan nem, ir paena ong ma, nom pah- nom pah hiav pet. Nom pipit nah, pipit nah, pipit nah, noh paena ong po o vavuriah nom paena, vavuriah nem nom he en nem ama sih tah en ve nom to de hiav o nah. Nom paena noh, nom paena en nem, en- en ahik, nom pa pipitpit. Nom paena no, no, no, no, no, pipit nah, pipit nah <hesitation> bihaen po ke nom pah no ke nom pa hiav pet a han hiav. Paena pe'ah ama tober, pe'ah, pe'ah, hiav, hiav, hiav, noma gunah aban, pe'ah aban a ma tober. Noh nah- noh nah nom to paena vung o nom eh pipit- pipit bat nem. Nom paena noh nah, nom paena noh nah nom i pah sue kanom ke ear vavuriah roh. Nom paena yio, vavuriah, vavuriah, gang ru'en, nah pet, nah vahik po, nom va taneo ha em pa pipit. Nom paena noh nah, noh nah, noh nah, paena hiav nah, hiav nah avu oeteh peh nom pah sue kanom, to ong atat er. Nom pa no nah, no nah no, nom paena ong, ong poh o bone. Ive gen i hikta tober ovoe non nom to ong poh o eh nom pasi nung sih ama tanuv peh nom ke nom pa goroh. Pa meh boen kuruh nom pasi ong sih po o eh nom to noh bat nem. Pa tober eh, tober sintauv eh nom to ong bat nem nen eh. Paena noh nah <hesitation> nom paena <hesitation> vavuriah vai. Ir o mane oeteh pa noh, moes naon- moes naon kuruh maren a nung ama tanuv. Pa'eh no moes naon i pah dah anom eh nom o subuav pah, noh pah <hesitation> moes tamah pah oev eh maren a uv a tanuv. Paena vasun, nom- nom paeh noh nah, ir noh pah moes naon eh nom eh noh pah moes pah oev. Ir pah noh mah vasun, vasun ahik a mah naon, nom deh mah ma pah oev, ir pah kup a tanuv. Kup ahik a tanuv, pah sue po kane nom, sue ka nom, noh ke eom moes mah tah mah o naon maren a vaes- maren a vaes o sura ke ear pah nohnoh. Nom pah noh nah, paena nom pah keop, keop, keop ahik <hesitation> vaten ama vaten peh nom, nom paena deh ama pama tanuv peh nom. Ir he noh ro nah pah kakan ru'en. Ir o mane oete, ir paena kakan ru'en ahik mah, de mah de mah kipah vabet mani pa tanuv. Nom paena ong mah, vabet ama he naon pe nom, maren a vaes o sura, ki pah sun ki pah sue ka nom. Avu oete pah sue kanom, eom taneo nohnoh em a i pi a mohin to taurev en a i, a paep kirok ka i, keom nohnoh veho bea mohin meh non pah bobotonon. Nom paena nohnoh, nohnoh vahik. Nohnoh, yoyo, pa yoyo nem nom he nah nem. Nah nem, simuk pet simuk ahik mah tah en paena mahak en a i, nom paena, ahik gen ta ma tah maren a kakan tah en, nom paena use ina pah oev a i. Ma pa hirat <laughs> mah pa hirat nom to- to kos o mah. Nom paena kaka- nom paena kakan ama tah en a, kakan a res. A res akuk mea tin ian nom to de ro mah. Nom paena kakan a tah en a i po, mah pa hirat. Nom paena vaoeh na o mane oete pa no mah pa en- en, nom a kavar paena gon ama tah en nom pah no en. En ahik, mohin bobotonon a kah en. Nom en ahik, nom vahiyo nena, pih a mohin ve a tovuh rakah, e nom paena simuk, <hesitation> simuk veh maren a vahiva ma sonin nom. Nom bana, enn ahik vahihio nena nom pah goroh, meh boen, nom pa'ena taguin pa postakah rakah nom paena hiav peht. Hiav pa tomber eh nom to noh bat rera nen eh. Nom pa'eh no nah, avu oete morok bat non, sue bat kane non. "Mah o- opeom ah'ii, o'boda to hiah non manih." Nom paena noh nah, vagogom ahik, nom paena gunah ha mah. Gunah ha mah, ii pa sue kanom, "om iuh vagogom, eom vagogom ru'en abon nem?" Nom pah sun kuruh, nom pah sue, a nom to- nom to iuh vagogom akah nem, kear noh. Kii pah sue aiya noh bear noh, eom pa goe ta eom goe ta morok. Hiv a'hiv amah beor hiv. Nom paena noh nah, ii pah sue okay, gon ama tah peom gogon ama tah penom. Mah keh veh nom to deh ronah. Nom paena pipit peht suk, er pet a vah mah meh papan mohin. Nom paena no nah- no nah. Ii pah sue kanom, goe rakah ta hiv. Vegen o meoh papan to hiktah baiton o'rer, paena hiv bat rer na veh, a uhoun paena sik anom a'ii. Paena va'ir ana nom e nom Noh na ke nom- nom irah rov akah nom he <noise> sopa nom paena noh namban. <noise> Vanu no no, noma nom paena antoen en o- o eh nom to ong nen. Va na nono, vabet a mah tah, uhuon eh siik gen non. Nom paena bana amah tah, irr nung a tanuv, nung aban nan meh tanuv, nom paena vabet amah tah pehnom, vatotobin sio vorosi bihaen poh kenom pah noh nah, o eh nom to goroh veh, vahtat akuk nom a ru'en ambuh i to poka rer sih a iurun. Ean te pasupasu nom a iurun. Nom paena teh nenah, nom paena nohnoh, nohnoh vahik, aen na ress kurah nom to noh roh. Eve gen a- eve gen ahik to sorr, ahik to sorr maren ah sorr ah ress. Nom paena sunn kuruh, nom paena enn kurah ress ahik ta sorr. Vegen vahiav eh, tah enn ahik beh nihn hat. <hesitation> tah enn to nihn viah akuh non, nom pa'eh sunn noh, paena enn akuk en pih. Nom paena, vegen mah tah penom to irr ahik akah roh kenom paena yiyo vatakah nom a tovuh ro. Kenom pah noh goroh namba goroh, postakah kuru, nom pah heh tehe a ru'en. Noh pah vagogom ru'en aban a'ii. Nom paena noh nah, <noise> nom noh nah, ke nom gogon Poto ina mah- mah poh, ama mobile e nom to deh ro nah. No puit ama pupur, orchid nom pah deh teva ama. Deh teva ama, noma, nom paena gon ama tah peh nom pa tanu, gon ama tah peh nom pah tanuv keh nom pah he teva ama ru'en, suk mah ru'en. Nom noma, noma, noma, noma, nom pah agoeh. Avu oete pah agoeh o paeoh o, o voe, voe vah mohin. Nom to poka nem ya sih o vipan. I paena kes buan, kes buan paena vabet buan po paeoh o hoe, o hoe pi nom i to deh bat o nona pah kes voe koman. Paena vabet buan, i pah nom paena teva mah. He teva mah ru'en- he teva mah ru'en noma, noma, noma, nom pah noma, ke nom pah vavakeh va i, meh van paena noh a er pah, ken tah va torpanos kakoeh ava torpanos, nom e kakoe ama manih a vostaran, pah von peh avu oeteh peh nom. Nom pa'eh noma, ong mah nom he o beoh vahik akah, nom pah noma, teva mah, teva mah, suk bat nemah mah kakao pir. Nom paena ong mah, ong mah von a'i, avu mon pa nohnoh. Pah nohnoh, nohnoh a voe i to, nom to kes ati mah veh, a vipan. Paena nonoh e nom e va'uhuuan i nem ya. Pe nom- nom to beoh re'es ro mah. Paena nohnoh vahik buan a'i, nom paena teh nenah- teh nenah, nah nem, hio vahutet nem nom e va'uhuan e nem a noh bi to mahak. Nom paena hio nenah noh paena- noh paena mahak en a'i, noh paena mahak ahik a'i, avu mon paena sue kanom bah, en po hem, paena kan kamah nom a matan a susupen, i paena de mah buan, nom paena en. En ahik- en ahik kuruh nom pa vahihio nenah, i pah sue nom, "eom to de eom to de tama o voe?" Nom pah sue, "ahik nom to pak akah pah pipit ma moh nom to kamis uren." Nom pah sun kuruh nom pah kakeh mah <hesitation> o hoe, hoe to te non iun pir e nom e pipit gunah ha em mah. Nom noma, <noise> noma ke avu oete pah sue, "eom pasi no- no pah ep ati pah, e papai peom to te non manuh te me non e meh avu peom. Nom paena ong mah nen, nom paena tagiuh vai mah, ong mah pir. Ipaena hiv anom, bavanih?" Nom pah sue, "ahik, nom to pak akah nem." Ki pah sue nom, "eom- eom kohe to hikta antoen tok a nem ha i pah kar, a kar a buah rakah." Meh apan to tok uma, antoen i non, nom pasi pipit gunah vovoan a sih. Nom kakeh vati mah raoer ir e miting arer. Nom paena no mah, pipit mah, pipit mah, gunah- gunah a tober He tevah mah ru'en, a no mah- no mah. Nom pah pahan vur a ru'en, a iurun. Pahan a iurun nom pah teva- teva nom pah peah pet hava meh tober. Bihaen po ke nom no mah- no mah. Teva mah, ong mah mani vapapeoh ong vapapeoh, pa'eh a von. No mah oah mah von boneh nom paena teva mah. Ir hin er ati a mah nom, nom pah yio, nah a ban. Nom e va'uhuan- va'uhuan, vavuraih nem. Nom paena no mah sun aban pah sue, "nom to no em, ke nom vos veho ke nom pah vavuriah." Nom paena no mah, ong mah mani vonvon, a meh von, oah vati mah von- von boneh. Bihaen po ke nom pah gunah- gunah mah tober. Han hiav veh. Gunah ke nom pa no ke nom pah tehe pet ava meh ruen a ruen aban. Tehe boneh kuruh a ong von. Nom no vahuv, vahuv ahik, hiav kor von, vapau, goroh- goroh meo beoh va'uhuan e rer e aya veh bi to nohnoh